يا عروسه يا عروسه يا عروووسه عامله أيه ؟ كويسه الف مبروك الف الف مبروك ربنا يسعدك يارب و يهنيك و يجعله يارب زوج صالح بار بيكِ و بأهلك و أنتِ تكوني زوجه صالحه ليه و يرزقكم يارب بالذريه الصالحه ، حبيت ابارك لك في فويس لحد أما ايه لحد أما أيه ؟اجيلك أن شاء الله